सांपों कथी कथी मे एउज होइया सांपों मेन त उएज होई मूर मे मूर मिसेला । मूर मिसे खुना जटना रूसी सब रहैय पूरा रूसी हट दीयए मज़ा से । आ उके बाद दोसार किसियों मे उएज होयला बाइक धोयखून । उके बाद घर ओर साफ करे खुना फेनाइल के काम करदीयए सांपों ।